පෙබරවාරි මාසය ගැන කියද්දී ඇත්තටම මට <hesitation> ඔලුවට එන දේ තමයි <hesitation> මිනිස්සුන්ගේ තියෙන වැරදි මත <hesitation> මේ පෙබරවාරි මාසය ගැන. මොකද <hesitation> පෙබරවාරි මාසයට සාමාන්‍යයෙන් නම් තියෙන්නේ දින විසි අටයිනේ. අනිත් මාසවලට දින තිහක් තිස් එකක් තිබුනට පෙබරවාරි මාසයට තියෙන්නේ <hesitation> දින විසි අටක්. ඉතින් අවුරුදු හතරකට සැරයක් තමයි පෙබරවාරි මාසයට දින විසිනමයක් වැටෙන්නේ. ඉතින් මේක බොහෝ දෙනා අඩු මාසයක් විදිහට සලකනවා. ඒකත් එක්ක බොහෝ සෘණාත්මක <hesitation> අදහස් තියෙන මිනිස්සුන්ට මේ පෙබරවාරි මාසය ගැන. ඒක අඩු මාසයක් <hesitation> ඒක එච්චර සුබ මාසයක් නෙමෙයි <hesitation> ඒක නිසා විශේෂ කටයුතු සුබ කටයුතු මේ මාසය දාගන්න හොඳ නෑ <hesitation> වගේ දේවල් මිනිසුන් විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම විවාහ උත්සව එහෙම <hesitation> මේ පෙබරවාරි මාසයේ බොහෝ දෙනා ගන්න කැමැති නැහැ. නමුත් මම හිතනවා <hesitation> හැම මාසයක්ම අපිට යහපත් කරගන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රියාවන් අනුව කියල. ඉතිං ඒක නිසා පෙබරවාරි මාසය ගැන තියෙන මේ අඩු සැලකිල්ල තමයි මට පෙබරවාරි මාසය ගැන කියද්දිම <hesitation> මතකයට එන දේ.